Kardohk sais sis kavva, ku om umbõ hää keldre. Sääne, koh olõ-i ülearvo külm egaq ülearvo lämmi ja koh om niiskust ka parajahe. Et sääntseh keldreh iks sais kardohk. A külmäkapih tegeligult sais kah peris häste ja peris kavva aigu.